عندي شهور مفضلة ليا كتير اوي بس اكتر شهر بحبه شهر تسعة علشان انا اتولدت فيه وكمان بحب شهر حداشر علشان بحب شهر عشرة وحداشر كمان <hesitation> وبحب حداشر عشان بداية بقى الشتا يعني انا اصلا بحب كل الشهور الشتوية يعني حداشر اتناشر اي حاجة فيها شتا فيها اجواء الشتا فيها اجواء ان احنا نشرب حاجة كده سخنة و الاجواء تبقى جميلة ف دي من المفضلة ليا ف السنة